Bankoo nafaa mu miŋ ti, bankoo mu kodi maaboo dulaa le ti. Mee bankoo. i se kodoo maaboo noo jee le, i se kodoo taa noo jee le. I ka moolu fanaŋ donto kodoo la jee le, bankoo to.